गहरू नीलू रंग मेरा खातिर गहराई और गंभीरता कु प्रतीक छा। यू रात माजी आसमान की याद दिलोन्दु जू रहस्यामयी और आकर्षक लगदु। यु रंग शांति और रहस्य कु प्रतीक छा.जब मैं हां रंग ते देखदु तब मेरा मन माजी स्थिरा और सुकुन कू एहसास होंदु। तब यू मैके बहुत अछू लगदू।